في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب، فيوم من الأيام إقترب منها طفل صغير كان يبكي من الجوع، فسألته الشجرة لماذا تبكي أيها الطفل الجميل? فقال لها إن أمي مختفية لها يومين لا أعلم أين هي، ولم يجلب لي أحد الطعام، فبكت الشجرة حزنا على هذا الطفل، وأعطته ثمرة من ثمارها إلى أن يجد الطفل أمه.